Nde wootere, hayeeɓe immii, ɓe mbii ɓe njahan e dawol maɓɓe. <hesitation> Ɓe njahan ɓe mbaylitoya aduna maɓɓe faa abada. <hesitation> Ɓe naatii aawion. Ɗun kaa ɓe ndawi yahde. <hesitation> kaa issa ka, non woni no ka yaari, e no ka lolliri.